والله هذا سؤال حلو، أعتجد إنى أختار أن يكون معايا مونة لا تنظب من البيتزا، السبب هو أن البيتزا أكلة متنوعة تجدر تغير مكوناتها بشكل كبير، يعنى ممكن تكون صحية أو دسمة حسب الرغبة، تجدر تظيف الخظراوات اللحوم أو حتى خيارات نباتية وهذا يخليها أكلة متكاملة تناسب أى وجت سواء للغذاء أو للعشاء.